Uungomba, ondi wete kutya itatshi vulika nande aakulu yonale oyali haya vulu okutshi ninga, ondi wete ita tshivulika okukala, okuza natshike, okukala monaklo hetu ndji hevula dhetu dhi, ondi wete ita tshi vulu okukala katuna uungomba, <hesitation> otatu otatu ningi tshike, otatu vulu okuha komesho neenkalamwenyo dhetu ashike ota tshikala otshi dhigu nayi, nande aakulu yonale oyali haye tshiningi, ondo wete yo kuyo oyali, ekwata thano lyawo noku noku enda kwawo, noku konaakona iinima noku papidha iinima noku tengeneka ngaa, otshali otshidhigu nayi kaya li haye tshi ningi lela ya manamo, omolwashoka ethimbo lyawo kaya li yena uungomba, nande ne yo meemvula dhawo oyali ngaa yamono kutya otaya longo iilonga yawo mbi ya pumbwa okulonga nande ne. iya yaadha eenkatu dhawo dhi ya pumbwa okwaadha, ondi wete se muuyuni wetu mbu tuli nena tu limo oyendji, itatu vulu oku kala kaatuna uungomba. Omolwaashoka, otshiima tsho tango uungomba owo hawu eta ekwata thano, owo hawu eta opo aantu ya kwata thane naantu yeli komashala goko kule, otshiima otshi tiyali, uungomba ohawu vulu oku- oku kwathela aantu, ya taandeleke uuyelele, otshiima otshi titatu, uungomba ohawu ohawu ohawu ningi tshike, ohawu kwathele aantu yiilonge, se otatu hi motshiima tshotango, mokukwatathana ekwata thano lyopawungomba ekwata thano tali kwathele lela, aantu ya ninge tshike, ya longe iilonga yawo, yo taa kwathele aantu, wo otawu kwathele aantu, ekwata thano ndino lyopaungomba otali kwathele aantu, ya- ya- yaninge tshike, ya taandeleke uuyelele lootali kwathele aantu ya tsakanene, aantu yii tshuwe, aantu oyendji muuyuni mbu wanaka nena mbu, uunene aahokana thani oya tsakanena molwa omakwata thano gopaungomba, taahi kiinima ngaashi mbika yeefacebook, iyaa, mekwatathano mono ne ngeno okwali, tsho tsho wu wete muuyuni wonale, muuyuni wonale opena Opena tshike, muuyuni wonale nge owa tala muuyuni wonale mo- mo- mevi lyetu ndi lyaafrica ndi, otwaadha miilongo oyindji muna ike omikunda. omikunda shii ke dhilipo, aantu ike ya pambathana, shaashi aantu okwali ike haya vulu oku hokana aantu mba taya vulu okwaadha pu- pu- puyo mpoo peenkatu dhawo mpo, ashike molwa ekwatathano lyopaungomba, otwaadha omuntu gomotshilongo muno a hokana omuntu aza kokule kotshilongo hwii, tsho otsho nee takuti, ekwatathano lyopaungomba otali eta aantu ya, aantu twiitshuwe, tu tsakane se twiilongemo ngaa iinima yo kiilongo yiili no yiili, tatu ilongo, tatu ilongo ngaa nomithigululwakalo dhawo uunene ngeenge omuntu ahokana omuntu aza kotshilongo tshimwe, uuna taa ningi ohango. uuna taya hokana, aantu yaamuno ohaya zimo taahi kotshilongo hono, taka, taa ka ninga tshike, taa kanyanda ano taa ka kutha ombinga, mohango momuthigululwakalo goko <hesitation> momu thigululwakalo gomufuko goko tshilongo hono katshishi tshawo sho, yo mbono yoko tshilongo tshomufuko ota yeya oku kutha ombinga kotshilongo momuthigululwa kalogombushiki Natutye ombushiki oho haza motshilongo tshetu iyaa, otshiima otshikwawo, ekwata thano lyopaungomba, otali kwathele oku taandeleka uuyelele, katshi shi ike mo- motshike, mo- mo radio homathano, nomo radio homwene, ekwatathano lyopaungomba ngashi kiinima mbino yofacebook, otali vulu oku tandeleka uuyelele, nande opena omufuthi gontumba ta fekelwa eli peshala lyontumba, aantu ota vulu oku popya kutya kale ngaa mwa kotoka opena omuntu gontumba tiinye nge mayi nyengo ina ga ukilila lwaampoka kale ngaa mwemu kotokela, nenge omuntu wuna omuntu wakanitha tomukongo oho tula etahano lye kotshike, kiipala mbi yofacebook, nenge omuntu to landitha, kutya oto landitha iimuna kutya oto landitha ohauto, kutya oto landitha tshike, oho vulu oku tula tshike. oku tula uuyelele mbono ke kwatathano, kiinima ngaa komashala goma kwatathano gopaungomba, ngaashi o facebook ngaa, to lombwele aantu kutya otandi landitha shino Ileni mwiilandele iinima, omolwa ekwata thano lyopaungomba, aantu otaa tshuwa iinima mbyo, ngeno okwali kalipo ngeno oto landitha ike iinima paantu mba yeli lo pungweye mpo, ashike aantu mba yeli pumbwa lela hayo taa landa shaashi haalushe aantu mba yeli pungweye taya vulu okulanda iinima yohe, maala ashike, alushe aantumba yeli pungweye yaala oku landa iinima mbyono kutya mba kayeli pungweye, otaa vulu okumona uuyelele mbo, omolwa ekwata thano lyopaungomba, otshiima otshikwawo molwa ekwatathano lyopaungomba ngaashi ofacebook ho, omuntu oho vulu oku- oku shiya aantu, nande owuna otshituthi tsho ntumba. kutya owuna ohango, kutya owuna otshigongi tshontumba tshi lipo, oto vulu oku taandeleka elaka nokutya, yakwetu otuna po otshigongi, otuna po otshituthi tsho ntumba, ileni tu kaleni pamwe, omolwa ekwatathano lyopaungomba, iyaa, se otatu hi motshike, se otatu hi metaandeleko lyuu yelele lyolyene lyene, uungomba owa kwatelamo oradio homa thano no radio ho hene hene, moradio homa thano natngo oto vulu oku- oku- oku shiya aantu, to vulu okushiya aantu ko- kotshike Kutya oko tshigongi, kutya oko tshituthi wuna po, naahono oho vulu okushiya aantu elaka ta lihi tali taandele aantu ta yeya, okutya ngaa ne nomotshike, nande opena tsha tshiinyenge motshilongo natango, ihali <hesitation> iho vulu ike oku- oku ninga tshike, oku lombwela aantu nenge oku taandeleka uuyelele kiipala <noise> komashala ge kwatathano gopaungopa ngaashi ee facebook nomiinima yeradio nee tv, namo mono natango oho vulu oku ninga tshike, oku taandeleka elaka ndi, otshiima otshikwawo natango ohawu kwathele oku totapo iinima, uungomba ohawu vulu oku kwathela aantu oku totapo iinima, okuna aantu haya hi komwedhi, aakulu yo nale, omwedhi okwali ike haye gu tala <hesitation> ye wete tshike, ye wete otshiima tshoku yapa uuyelele uusiku, ashike omolwa uungomba, eto tepo ndi hali etwa molwa uungomba, aantu oya totopo omukalo gokuha komwedhi ya katale kutya otshee tshiliko, uungomba woo natango Ongashi ike tatu tsikile kiinima mbika yoku totapo, ohagu kwathele elongo, elongo ohali taandele nuungomba lyo tali tali ningi tshike, tali longithwa lishumithe komesho nkalo haantu, omolwa uungomba aantu yena eengodhi dhoku dhengela, dho kwiidhengela yapopye, taa popi taya taandeleke uuyelele, uungomba natango ohawu vulu oku kwata otshike oku hupitha ethimbo, omuntu ngeenge owuna ongodhi hohe wa pewa, wuna ongodhi, oho vulu oku kwatathana nomuntu eli kokule nangweye, ashike aakulu yonale sho kayali yena uunkomba opo elaka litaandele lize mpano ohali taandele kemikunda nomikunda tali kwata, ohali vulu oku kwata omwedhi, opo li thike hulyina okuthika, ashike uungomba oho kutha ike ongodhi hohe ngwee owa dhenga, otshiima otshikwawo otshiima otshi kwawo uungomba ohawu kwathele oku- oku ninga, oku kandulapo omikundu nuupu, opena otshike, uungomba ohawu kwathele oku kandulapo omikundu nuupu, opuna Hayi longwa motshike, momukalo gu lipo ihagu, ihagu ningwa tshike, ihagu vulu oku- oku ningwa omuntu kunatsha iilongithomwa yopawungomba, iilongithomwa yopawungomba ngaashi iinima yoku, iilongithomwa yoku yoku yokuthina omeya ngaashi iinwa miiyimati opo wu monemo otshinwa tsho tshiyimati, uungomba owo weetapo natango omukalo gomatshina goko lutsheno, omatshina gokolutsheno ohaga hupitha ethimbo lyomuntu, omatshina ngaashi omasiga goku teleka, uunima wo kweenyeka iikulya, otshike ee freezer dhoku ta laleka iinima, iinima ayishe mbyono oyeetwapo molwa uungomba, tsho otsho ne tatshi hupitha tshike tatshi upitha noku kalekapo ngaashi iikulya yomuntu, ngaashi ngele otatu popi kombinga yee freezer, otayi otayi kalekepo iikulya nande owuna iiyimati, aakulu yonale oyali ngaa yena em'kalo dhawo dhoku dhoku kalekapo iiyimati yawo yi kalepo ethimbo, ashike omolwa uungomba <hesitation> molukalwa lwetu lo payife iiyimati ohayi ohayi kalapo ethimbo ele tshivulithe sho kwali hayi kale kwapo kaakulu yonale, omolwa uungomba miinima mbi yeetwapo yee freezer mbii, monale aantu oyali haa teleke taa longitha omulilo, taaka konga iikuni tayi kongwa nuudhigu, ashike payife omolwa uungomba molwa olutsheno ndu lweetwa, aantu ohaya teleke nomasiga, omasiga gamwe omuntu oho thindi ike lyo otali enye iikulya yo otayi pi, okutsha ngaa lyo ohali endelele, lyo otali epitha lyo otali hupitha ethimbo, lyo otali hupitha iilongithomwa nyohe, ito longitha iikuni, itapu ningwa oluthi, lyo otali keelele <hesitation> iiponga, ngaashi olundji nge oto tema nande omulilo, ohapu ohagu vulu oku- oku- okusha laka tagu eta otshiponga tagu fikepo nande ompa to telekele, iya otshiima otshikwawo uungomba <noise> ohawu kwathele oku kandulapo em'kundu ngaashi, iinima mbi yo- yo- yembudhi tadhi kuthapo iinima yohe, uungomba oweetapo iilongithomwa yoku patela, yoku yoku yoku oleka ano uuyelele wohe Nenge iinima yohe tayi toyi patele pontumba. ngaashi opena <hesitation> uusikopa woku patela iinima wa longwa.